די וועג וויאזוי צו רענטן א קאר אין א אנדערע פלאץ איז מ'גייט צו א- אזוי נמשל די בוסט אין די עירפארט גייסטו צו א טי- צו א דעסק און די גיבסט דיין דרייווערס לייסענס, ווי אלט די בוסט און די זאגסט <hesitation> וועלכע קאר די ווילסט. נאכדעם ווען די באקומסט דיין קאר מאכסטו זיכער צו קוקן וויאזוי ס'זעט אויס אזוי קען מען נישט זאגן- <hesitation> קען מען- קענסטו וויסן צו ס'איז דיין שולד אדער נישט וואס ס'געשעט.